بعد التخرج من الجامعة يظل في بالنا دائمًا -ال- العثور على وظيفة، بعد التخرج <hesitation> ممكن إنه نحدث السيرة الذاتية <hesitation> بما يتناسب مع سوق العمل ،الشبكات الإجتماعية بتشجع على الإنخراط بالعمل بشبكات مهنية مثل لينكد <hesitation> ممكن إنه نطور المهارات، التفكير بأخذ الأمور، أو دورات تذريبية للإنترنت.